Amle sakafo môra ndraiky voalohany mofo baolina avakeo i pomme frity avakeo composé, composé cinq mille afa mahazo e, avakeo mofo baolina telonjato efa mahazo, avakeo pomme frity cinq mille mahazo miaraka amin'ny ketchup.